یو باغ ته د پاملرنې په خاطر باندې په منظمه توګه دهغه نباتات یا ونې اوبه سي په منظم شکل تر څو لامده وساتل سي او هغه بوټي څې دې لازم نه وي څه د دې بوټو سره د رشد وکي هغه باید ترینه للې، ترینه لیرې کړل سي. او وخت په وخت باندې که چیرې ضرورت وي دهغه دواپاشي وسي تر څو د مضره شیانو نه په امان کې پاتې سي.